Mfin emi afem ma ami, ke ntak afem de ma ami edi, nnana ndemede idqp ndito mi edenede idap, nwan mmie edemede idap, ndito eka mmi edemede ndito eka mmi eka mi edemede idap k’ifure ma ke emem, enwan idukhọ utọk idukhọ enwan idukhọ utọk idukhọ, nnyin ikisi ikud mfanamkpo emi otude Abasi esin nnyin siak mikpidihe Abasi, nnyin ikpidemekede, and Abasi ke e ini kini ana nno anam nno mfin emi anam nnoe ekọm tutu esim ekineyi ndukde ufọk ndi idap ke ntak enye afan ma ami k’usen mfin emi iyakke mma asua asak imam abuña min.